هاي الشغلاي يعني شغلة كلش كبيرة العلماء يعني يتناقشون بيها ويتعارضون بيها بس اتوقع انو الكوكب عبارة عن مجرات وحدي اصطدمت بل الخ وكونت من عندا كواكب وهاي الكواكب هسه عيشين بيها واتوقع حتى يغيغ كواكب اكو حياة واكو معيشة.